هغه خواړه چې ډېر پروټین لري او له اندازې ډېر وخوړل سي، د بدن د اوبو د کمښت سبب کېږي. هغه خواړه چې ډېر کاربوهډریت ولري او ډېر مصرف سي، د بدن اوبه کموي. مالګین خواړه هم د بدن اوبه کموي، ترواه خواړه هم د بدن د اوبو د کمېدو سبب کېږي. همدارنګه سره کړي خواړه او له حده ډېر ویټامین سي هم د بدن اوبه کموي.